Leuro ni amo yo tota lung mon anga <hesitation> yo policeman, konga se va nini e nemam sie meitu, meitu ma oe policeman ta lakap ta him horek nemamsie be vriou au le vatono meitu tita pi koto ne mamsier na kon kone lek ti, ti pi toro puan nua ti <hesitation> pi <hesitation> anga lo nua nua. Orait yo sona mung kone ne va na somo nenga lalmakem buop kem manga ta, <hesitation> ta lung mone lo. Kem sema livu tamba den vatono anga lulie horek kese ma utor lo horek, kem somoa pe e mana <hesitation> alo horek kem buop kem manga e policeman kem sama livu tamba den min. Mo ikem soma mia to ehevi ne mamsie sol kem sama mia mungto ne mamsie o kem sama mia to ne mamsie horek ena ta va na kem sene a to nemamsie, tina ta nuva ana ma son soni tomia, barana na to ne namsie nama, ko kone nga sesa nia to nu ma siam mo tison lung mosier, mo ti siam e mana lo horek ena son po to nia. Tison to pua so komun ne mamsie toni ne vriou aun le vatono kon tonga toro boka son nu va ausi lo vatono manga pur anga vatono somo ndun ge horek anini me lung mo ne low mo order tisomon ndun mo tsomon utor vantem ti tanga le vatono utor lo horek na e mana mene horek mo posal komun, komun esal anga horek mo valong moi a mepka mo esal anga meblik somo muntoi anga, horek sama lunga moi ko tu va konga na ne puana ne leuro na mani me lungo boye kamita lunga morien eni min totono <noise> manga me lung mo e boye me tiou le vatono time utor lo horek. Horek ena ta long mo mo ti na ta long mo tina ta lunga me mana. <hesitation> anini siam, siam tikata lunga me mana si ne long vanem horek ena tina kata tiou le vatono mani me lung mo e boye mo mani ta ro <hesitation> ne gavman a mepur tikata tiou nde mani ta lung mo boye anga le vatono. Kuti mo na heutor mene horek, timo na me heutor mene horek mo holo nga vatono lo puanga me blik mo puanga mepka, ko puana meblik ena tiso moa lulung mo moma lulunga mo rien ko seta ko gua dedi baranga de nge, nge vanir nemamsie anga vatono tita vanir ni mepur alulie di nama pe kese tu va nevriou anga vatono mepun mi kiling mer, mikiling na mer ena mana nama manga ta mungkone o ting ta him baranga to un desier ti somon toto mo, mo him nasi min tonga mo neban tolo neban. Long vanem matonga va manga pur eni tika <hesitation> ta dun mo tikata utor mo ti monin tana vatono mo tin nutor lo horek siam aun lo ne vatono ni mepur min kokopo herek ena manga me lung mo lalma horek mo kil e <hesitation> gol andi anga va e be di o mo ka e per andi o mo ka e ka huandi anga time utor aloi mo men vai kur <hesitation> e nemamsie na kakae, kakae me girie mepu go, go mepur long vanem man nini tita va. Long mani me lung mo e boye tikata radel anga <hesitation> toro ne alo nsal eni, mo radel koma mo vasi ne tina, tina ta gua mo vasi ne anga horek mo nen soti timo man to puana meblik ble e, kuti ni tika aun lo town lo vatono ni mepur town tina kata radel ena em herek anga mo go un toro ne lonsal aun tina ta va na ku yo ta so puana mana lol di nen nir ni na tina ta to puana me blik ena ma kone va na ti pi komia ma lo, lo mani buop me lung me bo ye tina kata radel aun ku horek mo nen nu va mo moman to puana siam tina kata radel kon ti radel ngua ni morik, ngua ni morik ne mamsie na kamui mopi siam, tita habor e bale. Tita ye kae kur e per no kur e horek anga ti me ye radel <hesitation> aun lonsal, pumo ye toma rona tania vatono, puana ka mepka vanem puana ting tonga lolsier buop manga ta lung mone lo mo order. <noise> <noise> kusier ena kata vasi sier, <noise> kusier ena ka ta utor de manga pur la toun lo town mo manga pur a tonga ma vatono, vuana anga a lulie horek ena ma pi anga toro puana ma, ke buop seme i girie o puana ko tina na nuva monia tison to kuam mo ti kata mui mo to puana ko ike buop ne to puana ke buop ne gua ra, rarek mo ike tuva rarek mo ike ka to puana ke mung kone mo lu lo labuhe mo lulo labuhe, labuhe ko kia ke kekae mui mo radel aunia toro nde, toro ndan mo vasi ke em mon kone lorip ko ike ka vasi ke komia horek ani tika lule labuhe tina me radel mo lita va na. Sene soke siam ma ke unia tita puana horek eni ka e rona ku tasi siam le mana horek ena ti va e mana, <noise> mana nga me blik mana anga mepka. Mana nga meblik <hesitation> me nir pu molo di pe tina tato puana, ko kone em kusier buop, se buop ena kata, tato puasi kuti mo nuva monia. Pua si nga ka meblik anga kone ne radel ko soma labuhe, labuhe nema, ike radel aun mo ke kam lo horek monga, lo hap ana ke tutor lol di, ke kamlo horek molo hap ana ke tutor lol di em, ko ke radel mo ke tua rarek ke radel ka burbur tison to puana ma. Ok law and order ti tur tamba den toro sier buop, toro sier buop kusier kata deltu de manga pur a vatono manga pur au lo town anga lo ne mene na govman a mepur, sier ta deltu mo kusie ta va mo ta utor, horek ena ta sa sier tautur mo tina tam kuam, vanem law nga a mamsie na kusier sa nani mene di. Tison kuam te kata mui mo to puana sa siam, ko tua kone kona kusier sama kam lol kam lol sier, <hesitation> sier manga, manga pur sa kamlol sier seta va lo puani mo se ta utor alone mana nga le vatono anga ne vriou en gua le vatono, okay e mana aun a vatono pur aun anga time mung kone town. E mana nga toun buop lo town lo vatono pur e mana nga tonga vatono, anga vatono kese me lunga mana nga no manga pur anga tomung em puana kamui mo pi kena se mung kone o hulo vaning ena mima yo na ne hoda yo na e mana nga tomung, ko anini ne utor asi ga lakap komia mo komia mo ke ka po delnga ke komun, komun ne mamsie pi, tita vriou mikiling mer kona aun lo vatono pur anga ta mung kone town puana pi, herek ta long be tita, to puana manga va e pke, ta la ti tita mir. Ko kone ne kobren nenga, lo sier manga pur kusier kata dun mo kusier kata utor mo ta va siam seta va rarek mani me ro unlo, aun lo town mo mani me ro un lo vatono manga pur e vatono, manga pur e lo town. Ne mani vae pke anga sae mung kone police man tison dun vantem, ndun. Tison dun mo kam lol di mo na e utor <noise> anga mepka anga me blik, anga meblik somo muntoi ne puanga kese to puanga me blik sone nigilon o ne pisa non sonpu nu va komun mikiling mer. Pua mepka ne pisa non son pu nuva komun ike va sae ike, ke lung mo leuro anga mepka ke ti ho buka ke ler buka ko ike sene ipoi poi kere komun puanga meblik ena som <hesitation> pu anga sa, a pu anga ma hana sopu mepka, puanga mepka na sompu ama hana sonpu poi lo nga meblik, mikiling mer ko tua kone manga pur buop so mo ndun somo nua le mana na mo son po anga meblik tama hana son po anga mepka tama hana em mana lol yo nama vanem tomung puani kame pi siam nevriou alo vatono siam to mung anini ne vriou. Mikiling mer anga <hesitation> vatono kone long vanem <hesitation> ne posal tu va kona ne posal anga tomung ano mang pur to mung siam ma se kamita va mo ne posal ana min ne posal ana siam nanga, nanga no manga me bir di anga toro ne posal anga ana ma, ku nena ma ti buop ta vriou a vatono tini ta habor e bale aun lo town. Mikiling mer au lo town mikiling me a vatono o sona mung komia ma sona mung kone manga pur birbir son dun mo son nu va nga me mana au lo town. O vatono pur o anga vatono son nu va nga moi birbir son pu anga meblik a manga, son pu a mepka manga na ku horek en ta va mo ta soi mo ta va nga loi nanga meblik eni somo na lunga morien na mepka ni sona lunga morien kema mikiling ena kaimui mo mer em.